Hambidõ mõskmisõs om kas mehaanilinõ vai elektroonilinõ hambahari olõmah. Ja tuuga tulõ sis üteldäs, et k- kooni kats minotit kõrraligult nühkiq. Ja tulõ kaiaq, et <hesitation> kõik kotussõq saasiq kõrraligult läbi nühitüs, ka takastpuult na e- laembaq hambaq.